Fissoa abina doxo mase ga vamin fanong fissoa las taim madi wiyan apa di ka gat mase a daanim laaba lamaskana zait, di gat a school di gat a tech, ni ga school apa, ka gat a mun danim laaba amun funalik di raktak madi izuf la daanim si nandi zait a daanim sinandi zait ka mindaavut taksart mase ka gat ayaai lamaskana daanim zait di swing pana di- di vaani la yaai amadi kabaal fuut la daanim di raktak lamaskana danim. Laamor madina izuf pah larcos sinandi zait madina wulewut la danim sinandi ka gat zait a biris lamaskana madina iru apa la biris madina <hesitation> madina izuf pana ka gat amun cement amun funalik zait di varaas maah amun a funalik zait di varaas mase, abina apan fissoa ka doxo mase kawit azaan dina <hesitation> dina qiu apa amun di raktak bene di izuf pana ka doxo mase apa. Guna wiyang apa la fissoa guna ramin mase amun daanim ka varaas lamaskana amun pop apa kawit amun saan taksart di izi la danim amun danim bene ka doxo, guna izuf pana gu kana mamis mase la winpanum guna sop maah brushim awin panum guna izuf kana kana nais mase masing maah adu guna raun guna waan apa mase la fissoa guna izuf la danim sinandi.